الأفظل إن البلدان تركز على حل المشاكل على الأرض أولا مثل الفقر والصحة والتعليم ها المشاكل تحتاج حلول عاجلة وتأثر على حياة الناس بشكل مباشر. لكن بعد استكشاف الفظاء مهم لأنه يفتح آفاق جديدة للعلم والتكنولوجيا. <hesitation> لذا المفروظ يكون في توازن نحل مشاكلنا الحالية ونستثمر في المستقبل.